Jon jawdi faa heewa mi heɓa mi hokka misikiina en arɓe taakallemme en. Mi nafa sakiraaɓe an du. <hesitation> kala hasindinɓe fuu jon kaa ɓe neɗɗo anndi, ɓe anndaa. Ɓii aadama nde njiɗɗaa waɗde moƴƴere fuu, kanaa tawreɗaa ko ngaɗiraa.